Tu si, si verda cua, cuanicpia tomin nicua aciete maravilla cua nicpia centavuo, ua cua amo nicpia tomi, nah na nocobia cualquier aciete, se trata aciete